हमकी एक सप्ता में लगबख दस मेल मिल जाएच्छे जेकी। पढ़ाई के बारे में होकेच्छे और सप्ता में कभी कभी फ्रॉड। स्पैम और स्कैम वाला भी मेल आजाएच्छे अव कुछ कुछ। हमार दोस्त लोग के भी मेल आजाएच्छे जिसे उनके कुछ। बात उतकहे के होके तो उहे मेल में करके भेज़ देवेच्छे। आव भी जरुवत पढ़ा पर ओन्लाइन कमपनी के भी कुछ। कुछ मेल आजाएच्छे जेकर जवाब हमरा देवे के पढ़ेच्छे।